E da zava-dehibe atokotry ka, sy tadidiko igny hoe daty ovia m'igny izigny fa misy hoe sy mahazo ma, sy hoe sy mahazo moa zany fa sarasara anao sy mampiasa téléphone mihisy anao agn'atiny raiky andro, ilaigny zany igny mba amin'izay sy valaky be lotry e masonao moa mba afaky ma mieritreritry magnano raha hafa anao fa sy da eo da lany tamine téléphone iny eo gn'andro da midoboky amigneo da magnenty Facebook, magnenty tiktok eo anao sy mivoatry, taraiky.